Aloa pe quante riguarda l'arte, ad esempio, pittua gh'emmo o Picasso, o Velasquez e o Goya ad esempio eh diggo. Pe-a muxica sens'atro o flamenco, pe-a muxica sens'atro o flamenco diva e pe-a cuxiña a paella ò se se va a piggiâ o çibbo de stradda, e tapas.